Miusiland <hesitation> adum ishia kabd, ada ishian mouriculture yeden aminen dum musian kabd depapa tongarewa aculand war memorial ta yeden tokinen<unintaligable tokinen tewtewe entago cetlaz yeden dum mambo hujianen lila fan jirt lila bidian ijete akas midasit afaa ishin dubetinen biriin kizunguaf maoria amineni afani kadibin malum sun afaa ishian